أيوة جد صا جد صارت سويت نفسي مريظة عشان ما أروح المدرسة زطبعًا أول ما شافتني كدة لأ جالت خلاص خلاص لا تروحين المدرسة يعني وجعدت، فسبحان الله شوف الله من عنده ثاني يوم لجيت نفسي مرظت لوحدي سبحان الله يعني، يعني أنا ما كنت تعبانة بس مرظت لوحدي بعد ما جلت إني ماني تعبانة.